പില്ലരഗിഉമ്, വാദി അഹരമ്, ജിവന് ശൈലി, ജതി, വേയസമ്, അദരന്ഗ മരതന്ദി। സരമ മരിഅമ് രോമ സമബനദിദ സമസിലയമ്, അലരജിലയമ്, ഫുന്ദ്, ഫന്ദോതപോഗ രസയനലവലല വസഥൈ, സര്മ ഇമ്ഫ് പില്ലിയമ്ലനി സരരനി സവഛന്ഗ മന്ഛകോഗനികി നന്തിതോ നകന്തയി, ദിനിവലല രോമലി കദപിലയമ് സ്।